والله لسه مش عارفين ايه مصير الفضائيين عندنا في البلد ، و مالة الانباء قالت إن هما احتمال يجو واحتمال لأ ، بس لو جو احنا هنرحب بيهم علشان اكرام الضيف واجب ، مجوش يبقي حظ اوفر المره القادمه أن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته